Tena zava-dehibe mihitsy iny satria misy fotoana ianao tena mila maka aina ny saina, mila maka aina ny maso, mila maka aina ny eritreritra dia mila misitaka kely amin'izay hoe teknolojia izay dia miala kely amin'ny resaka tontolo nomerika mihintsy